रंगु ग नौ जू मेता पता छीन सबसे पैली लाल, नीला, हरा, पीला, काला, सफ़ेद, नारंगी, बैंगनी, गुलाबी, भूरा, ग्रे, हल्का नीला, हल्का हरा, चॉकलेट, गोल्डन, सिल्वर।